जु बिजली स्विच जू ची ऊमा जन बिजली वैसे वोन जन बिजली दी जन्दी तार से अर तार द्वारा उमा बिजली आन योक तार भेनि धनात्मक अर योक तार भेनि रिंडात्मक अर यू दुयु मा करंट दी जन अर वेमा बीच मा योक स्प्रिंग वनी जु ऑन ऑफ कना काम औन्दु अर वे स्विच पर जोड़े जांदू।